Ah! maro aloha ty fomba fiketreha hany hitako somary mahalia avao amy kolotsay hafa any. Ohatsy hoe fiketreha pizza, fiketreha misao, fiketreha fahaiza miketriky manokana mandeha amy tele any rey zay le ah la soa.